Mnduso wesakulya kwanza niki aliesengeta mrima wa namna yoweki ukamemanya ni- niliatari sengeta mlemuya kitika ansa ti inda hati. inda hati utamemanya kutok weshilima maimuya niktadha kuaya ndifo